من الصبح إلى الليل اشتغل شغل الجهد ولا تقعد، وفي الليل عقب ما تتعشى اشرب لك جاي الجوجوبا وروح اتسبح بماي دافي علشان عضلاتك ترخي وصلي لك ركعتين ادعي فيهم رب العالمين ان يخلي نومك في راحة وسكينة وأقرأ قرآن وباذن الله بتنام مرتاح وتقعد مرتاح.